<hesitation> A' janal que ub'el chen jun- junp'eel yan ti ki ka' jaab' a' sikinche' junp'eel <hesitation> yan ti u junp'eel jaab' y ma' ma' yan tu- tuka'ye' men a'-a' che'oo' a' <noise> tu- tutalesoo' a' chakaj que la'ayti' jach ma'lo'il tutz'aj.